زه د نل اوبه هم چښم او د بوتل اوبه هم چښم په ټوله کی داړه اوبه دی فرق نلری خو د بوتل د اوبو ګټه داده چی بوتل د ځانه سره هرځای ته انتقالولای سی، ځان سره یی وړلای سی، چیری چی دی اوبوته اړتیاپیداکیږی نو <hesitation> کولای سی د خپل بوتل څخه اوبه وچښیی او دنل اوبه نو بیا هرځای نه پیداکیږی نو دا د بوتل داوبو ښه والی دی ولی دنل د اوبو سره هم ستونزه لرم، زه خپله دنل اوبه هم چښم خو یو تعداد خلګ دنل اوبه نه چښیی او هغوی دا دلیل وایی چی د نل د اوبو خوند خراب دی، او یو ډول متفاوت خوند لری نو په دی خاطرده چی ډیر خلګ شاید دنل اوبه خوښی نکی زه فکر کوم که څوک عادت سی شاید چی دنل اوبه هم دونه بدی نه یی لکه ډیرخلګ چی یی اوس نه استفاده کیی